באש תחצ'ר כובּ קהווה בסיט ו טאזג', סח'ן אלמא חתה יעְ'לי פי אִבריק אוא מאכִּינת אלקהווה, חֻט מלעקה סג'ירה מן אלבֻּן אלמטחון פי אלפילטר דיאל אלקהווה אוא אלכּובּ אִלא كنت כתסתעמל קהווה סרטיעה, צֻבּ אלמאא' אִלסאח'ן עלא אלבֻּן אלמטחון בבֻּטء ו חְלִי אלקהווה תתרשח ו תד'ובּ חסב אִלטוריקה אלי כתסתעמלהא, זיד אִלסכּר אוא אִלחְליבּ אִלא בּע'ית, ו חַרּכּ אלמזיג' מזיאן, אִסתמתע בִּכּובּ אלקהווה דיאלכ אלדאפֵא ו אלמֻנעִש.